ma hawaiʻi nei? i kēia lā? ma ʻō aku ʻekolu kaukani ma ʻō aku ʻekolu aia ma nā kaukani a ka hoʻolimalima hale ʻana a ʻaʻale ka hoʻolimalima hale ʻana ka hoʻolimalima lumi ʻana he walaʻau hou aku ka hoʻolimalima hale ʻana ma Hawaiʻi nei pīpiʻi nō.